Ny fomba fikarakarana sy fandrahona lojy dia tsiponona aloha ireo ratsy mia-ao anatin'ny le <hesitation> lojy, ao ko aveo ny fanasana azy, sasana madio tsara amin'ny rano izy de aveo ampagotrahana amin'ny rano mangotraka, revo mangotraka ela ela maharitra adin'ny ray eo izy dia arotsaka amin' izay ny fangarony toy ny sira ny sôsiny izay tsy maintsy ahitana vaotabia sy tongolo.